प्यार को मतलब होवे है प्रेम कर बो स्नेह कर बो। प्यार अपन ने कही पर नि हो जावे। मम्मी पापा से भाई बहन से ऐसे बहुत सा लोग होवे जिनसे अपन न प्यार हो जावे। अपन घर में सब से प्रेमपूर्वक रेवा स्नेहपूर्वक रेवा ऊनी ए प्रेम केव है। ओर सबसे हिल मिलकर रेवा सब से अच्छों बर्ताव करा उसे ही प्यार केवै है। एक दूसरा के प्रति जान लू दे देवा और उनसे ज्यादा ही प्रेम करा उनके लिए अपन कुछ भी कर देवा। ऊनी ये प्यार केव है। <hesitation>